هاخنار ان انا اعيش فى قلعة <hesitation> لان انا بحب جو الاميرات وال -والملك و ال, كدا دا بالنسبالى هيدينى الاحساس بدا <hesitation> اكنى ملكة وفى زمن اديم